استخدم طاولة أو أي سطح مستوي عشان يساعدك إنه تكون العملية سهلة، تأكد إنك تفرض الجطعة اللي أنت تبغى تكويها كويس، مرة ما يكون فيها أي تجاعيد، أبدأ أول شي بالجزء الأمامي والخلفي خلصت منه وأبدأ بالأك <hesitation> خليكي مع الأكمام الكم اليمين والكم الشمال، وفي النهاية سوي الجزء العلوي اللي فيه الياجة، واستخدم رفوف بعضين عشان تعلق عليها عشان ما تتكرمش مرة تانية.